Ku mõsso iks väega ilosas valgõs tahta saiaq, sis tasus inne likku ka viil pandaq. Ja sis võtat egä as'a eräle, nühit seebiga kokko ja. Nühit tedä viil siist ja säält ja. Sis uhtsat puhtast viist läbi ja valmis omgi.